O koʻu mea e hoakaka ai e hoʻohana ai i kahi peni aia iaʻoe i ka waihoʻoluʻu he aha kau me makemake e hoʻohana ka polu aiʻole ka ʻeleʻele i na hoʻohana ʻoe i ka peni paʻa ʻoe ma ka lima a ʻoe e kakau ai ka ʻakau aiʻole ka hema, kau ʻoe ma kau lima ma waena kou manamanalima alaila <just> kakau wale ma ka pepa.